Kafudo a fuandi mukusse kuse ha bliyau haya kapliyan yahaya dasi kusa ani albasar nanko kan biyango ko kadingo albasuranko kanijii bara ko kasijil bara gandi kajil bara gajiqandi muki shikal gado sai kado ashiya lan anum kushos pata ashu kwandi mul huna la hunandi lakuldo kla munk kande dosi mu kusko bilikakus shiga kashiga blisondi halasu muktuse kumeidonzi tusungonzi ga ajjakolondon saha saga nan dosana nasanunta ahadige lallasan nolasun wuzanya san wuzanya lailah kai wanaubu tcharazo mulle farazum dasi mazi muzan augasa masha agaikisamo surundu dasi mado rosumudugo surundi kiki no nan makani makanza wadungorondi wa hanmbi wasaheen asa albasar ago indai wa sholo indi kwoi shyaga dukuna washilo initsi kamaga tama alkaweraga duk washire go utaiwa dubo nasita taa kudulofta dendea dumo kangmowa shega a wa hine mbi

Dasi mite gabakal ndi mindo yantiho dasi noda nusko noskond yawusandi lasi halas lakso lasun diyoya lasan diyoya lasi laskun lasi mulluski tasi noda muk side lituse yebtse yebutse yebutse yandi takaptauga palde dasi kawatar ndituha kautuha milu digo yadigon bu ibiaya bi andi dasi halasu umata mitashi wale yatashi wale uzanwa ngumona nun zuwa lardiqa numtana masko duniya taleb kilsiya binda malo lardi babira e lumtada kandon de babur anta tiyawa kuundo kaudo baburatundi dasi mukugu a osandi mukubu naruratandi dasi mukugus ossandi mukubu mulsha laskonde munl han babura fata mutu mulunta dasi mullul que laque mutu mulonta dasi mullul que laque muku mulqirawa kawurgi mukataran katawa katakapanga pal muk tuso nuktuha kuka tahaude dasi mulu dugo mishangu shawale yashingu shuwale nde ba burarta yestu hana yande aska surbinde kaskukasubo kashingul kadal mundusake tchoral andi tcharaga walleda sado e Mulrak babulata kai yagima asum mularaga kai makaniye isun wusan ugakkunga tunu makanya tcha takunmassinandi plagofu mandi mukago wuzansa da ziwuzan aqal aqal masun sun bu manasu gargaja saqatum moya blago mafti musa kumbo hausan su gargya ansun aha <hesitation> wusan su gurgaja insa yatamongadeye umtuse karaguma wusansu garaja sa ah mta.